Nemis madaniyati haqida gapiradigan bo’lsam, demak nemislar <hesitation> nemis insonlar judayam norasmiy ravishda muomila qiladigan judayam do'stona va judayam mehmondo'st xalq. Qachonki u yerga borsangiz, huddi o'zingizni uyingizdagidek his qilasiz va diniy erkinlikni qabul qiladigan xalq hisoblanadi. Bundan tashqari, ularni har hil o'zlarini urf odatlari mavjud oilasi bilan birgalikla ertalab hamma otirib maxsus tushlik <hesitation> maxsus nonushta qilishlari kerak bo'ladi. Bundan tashqar,i nemislar ozlarini lola guli bilan va judayam mazali pishloqlari bilan mashhur ularning ovqat madaniyati bo'lsa.